फ्लार ड्रेसिंग हल्के पके हुए भोजन पकोड़ी, समोसा फ्राई। कुकिंग हल्का और कम गंध वाला तेल। जिसे सामान्यतया मक के भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय खरीदार भाज़ी सब्ज़ी पकोड़ी, पकोड़ा लगना, सरसों का तेल। खासतौर पर व्यंजन, व्यंजनों में तड़का लगाने और पकाने में इस्तेमाल होगा। इसका त्रिवे स्वाद और खूबसरत होगा। फ्लार ड्रेसिंग, पिज़्ज़ा, पास्ता और ब्रेड व्यंजन: तेल मुख्य रूप में व्यंजन में इस्तेमाल होगा श्रृंगार हल्के कथा हूँ भोजन पकोड़ी समोसा फ्राई हल्का और काम करने वाला तेल जिसे संयम योजना के भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय कलाकार भाज़ी सब्ज़ी पकोड़ी पकोड़ा लगन संग तेल प्रतीक व्यंजन व्यंजन में तड़का लगाने और पकाने में इस्तेमाल होगा इसका सामान्य ज्ञान स्वाद और खूबसरत होगा। राधा श्रृंगार हल्के कथा हूँ ड़ीईऔर काम करने वाला तेल जिसे संयम योजना के भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय कलाकार भाज़ी सब्ज़ी पकोड़ी पकोड़ा लगन संग तेल प्रतीक व्यंजन व्यंजन में तड़का लगाने और पकाने में इस्तेमाल होगा। इसका त्रिवे स्वाद और खुबसूरत होगा। फ्लार ड्रेसिंग, पिज़्ज़ा, पास्ता, ग्रिड और ब्रेड व्यंजन: तेल मुख्य रूप में इस्तेमाल होगा। और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जायेगा होगा। साउथ इंडियन कारी मिठाइयाँ जैसे कि लड्डू, हलवा, स्टील ग्रीनिल। नारियल के तेल को स्वाद प्रवरकार होता है। और यह खासतौर पर दक्षिण भारतीय और व्यंजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाये।